Tati niiñu kuti io iia ku ñaña ñaña jakuti io tandaaviina'ando indo iiaxi io in mudundo io chundo io litiundo io te tijiiña kuti xiitondeeñaá te daandaaviñaáti xi xeejti ku chundo, ku mudundo, ku cuchi lu'uliundo ku piíndo ndiaajiaa xiidoti ja te tijiaa kuti niiñu ti io xeedaañu ku kuñuundo iia tijiaa kuu di'inanun chi'i tnaátijiaa xete ndiuuku tiaando ku chinanando jiaa kodeja niiñu xeetniiñuti nitiuu ndiaanika kutniuuni ndeeja nikundeekuti kodejadi tijiaá kutixeedaañu niiñu ja kuaata ku yukundo na ndee neva'ando ko tijiaa kuti xeedaañu.